Ko rayuwa hunde nufata kanjum woni adon joodi jam be jam haa saare ma adon nyama boddum adon waala haa babal boddum adon borna boddum nden adon mari ceede jei he'ata ma awawan waduki ko ayidi wadugo fuu.